اول حاجة هبدا بالادوات بردو لازم تجيب البامبرز الكويس ومناديل مبللة عشان تطهر المكان وكريم حماية للجلد, لازم تتأكد بقا ان المكان نضيف و تغسل ايدك طبعا عشان متأذيش الطفل وماتجيبلوش عدوة, تشيل الحفاضه القديمه وتنضف المكان للطفل وتحطه